Ikaviko <noise> mbae yayapota ñaivae <noise> ikavi yayapo, yeroviareve yaesaukatako jokua maepirare <noise> jayaveko iru <noise> oesa <noise> vae reta <noise> omae jeje yave gueruta supe <noise> jokua kirei <noise> jaema jukuraiyave yandeparaiki <noise> kia oboeteta